الدرجة المثالية للحرارة تعتمد على الظروف الشخصية لكن بشكل عام خلال النهار تكون درجة الحرارة الامثل حوالي اثنين وعشرين الى خمسة وعشرين درجة مئوية هالدرجة بتخلي الناس مرتاحين سواء كانوا في بيوتهم ولا في الخارج اما الليل بتكون الدرجة المثالية حوالي <hesitation> ثمنطعشر الى عشرون درجة مئوية هالدرجة بتساعد على نوم <hesitation> هادئ ومريح وراحة اكثر.